Anee achame apatisi achame akolsa, achame aa akole ingweki ngwek cheu sukuma ingwek cheu sochii sakek, spinach nderemiat anee achame akole piasik, akole pandek pandek akole kotepi kenyit aenge, akeesi alde alipanchilagook rapinik ap sukuli. Kong'et alaki ke kepaisyee keame kemoi kenyekekwany kepaipachi. Anee achame arip ingokaiki, ngokcheti kotindoo, kotindoo tukuk chechang chemakchin kei porta, kuu mayaik, ieny iam pendo. Pendo neleli nechame porta, ak teta. Anee achame aripe teta, teta kotindoo kelchin chechang. Teta ii ikee ipoisyee chego iipae lakook ialde inyoru rapinik, teta kora kokonin. Kokonin ieguu simetepi puuchi itembeanate, itembeanate akiyakati kokonin kokararanit petut. Aya achame artet anee aripe artet, artet ialdai ienye, faida yekienchi ialde inyoru rapiniki, koinyoru arweti kotesakis, ko kelchin nepo artet notok. Artet ikachini chii koek konunottiot yamite karwek cheterterchini ikachini chii. koek kongoi neng'ung aya anee achamee, achame tililindo aweksei akwechi piut ap tuga apuchinepo negoo. Akarii nego akarii tuga, anee achame kasit ap imbari akapaipachinii, petusyek tukul amu anyorchiini kelchin neo ing tuku chuto tukul. Alen achame kasit ap kapatisyet.